Sɛ mokͻ apontu kɛse bi ase na muhu obi a mepɛ dɛ menye no kasa muhu no yie a, ma ͻbɛyɛ nye dɛ, sɛ muhu dɛ ͻtse hͻ a, medze me nsa bͻkͻ akɛtsena ne nkyɛn na ogudo a ͻronom no, mebɛka serew tadwe kor akyerɛ no ma ͻaserew na ͻno ekyir no m'abͻ me dzin akyerɛ no. ͻno fi hͻ a mebebisa ne dzin na ͻka kyerɛ me a, hͻ no na mebebisa no nsɛm dze ehu beebi a ofi n'adze.